لو كان عندي الاختيار كنت هفضل الحصول علي مؤنه لا تنضب من الأيس كريم وده لأن الأيس ليه مجموعه واسعه من النكهات فممكن استمتع بتجارب مختلفه كل يوم من الشيكولاته للفواكه والأيس كريم هو خلوي مثاليه للاسترخاء بعد يوم طويل وهيساعدني في تحسين مزاجي بسرعه